Binamu vyaka ngevo nchivona navo makenda mengi, vakela hata ikumi. Haghire vati mwaliko, haghire vakeo, malahoo na vengi fuke navo haia vichivonana kila mfiri